Laha zaho ro baka nanao loteria, baky nahazo lehany, ñy raha ataoko :-Mandeha aho miala voly, mitsangatsanga aminy ñy tany teako ombà fa niriko fa ela ;mañampy ñy tsy mana aho, ñy mijaly aminy ñy mahantra ;mañajary drala aho aminy ñy banky añy, ilako ñy tany hañajariako azy ;manahaky anizay koa ñy fanaovako ñy raha mahasalama ahy, mahafalifaly ahy aminy ñy fivarota zay aminy ñy filàn-drala, rezay ñy rah<…>.